Ja kaisiki, tu'un kaisiki yaá kuu ja ɨó ɨó in nani kakeja'ana jalulina jina'ana te ni kaisikina ja ku ja katiyuú, ja ka'antuna jina'ana, ja katiyú kaisikina jin taánna te yuan ku ja kaisiki conte vina taka chaá anté, chaá suchi cha ña'anu kaisikíade jina'ade ku jin ku víli ja ka tiyú ñua ja ka ku te inka ja ɨó ni ɨó inka ja ni ku esté a nani tu'ún tu'ún a isikɨ-un ku in ja ka tiyú ka sa'ade nu tikachíde te kaisíkide jina'ade ka skeéde siki ta'ande jina'ade te yuan nii ku ja ni kaisiki cha cha ñanu jina'ade te vina ni tuú ja nani ja tiyú yuan tuun jaá yuan ni ku ja ja ja kaisikide jina'ade yuan ku vina, vina te inka ja kaisíkide jina'ade ku ja ja ɨó taka cha anteéga jina'ade suni ka kantu made jina'ade kutu tuún isiki kútu jin. Ja kajiakútude ka ntúkude kɨtɨ xaán, kɨtɨ xaán ñua, kɨtɨ ja saá ja yeéti taka chu'un. ehh lelu taka yuan suni ku ka ka'antu made jina'ade choó chi kusikiyó jin kɨtɨ xaán yuan achide te kaja'ande ka siyu'útude kɨtɨun, xi ka ja'anideti kɨtɨ un te suni in ja ku jaisiki achitu made jina'ade ko ja kanu a kutu vinañuni ku ja kaisikide jin ja ka tiyuú yuan ku u'un tande jina'ade uxi ta'ande jina'ade kaisikide nu in, nu in esté, nu in ja nu ñuu nu ñuu va'a te.